الحكومه مفروض اااممم تقوم بالحاله الاقتصاديه ولا تحافظ علي البيئه انا شايفه أنها مفروض تعمل الاتنين بس الأكتر يعني أنها تحافظ علي البيئه لان لو البيئه ملوثة امراض كتيره اوي هتنتشر في الأرض ويعود علي المجتمع بطريقته سيئة